Mihaino mozika no mahafinaritra kokoa rehefa mandeha lavitra satria mozika natao hohenoina fa ny boky natao ho vakiana. Rehefa mihaino mozika ianao de mai- maivana ny dia ary mahalasa lavitra kokoa mihaino an'iny mozika iny satria misy feonà mozika maro isan-karazany mandrotsirotsy anao eny an-dàlana, anisany ahavitana dia an-tongotra lavitra be.